Ngënkoongimee uwíngël kalënk ací uŋil, uwëţ, ulilyoŋ, ucáay imtiŋ, ucáay <hesitation> umpëëmp, kopëţaţ ngi uncí pëlënkëwël, uníibi uwináaţëwul. Maancarëba këecar awín nëwël, kame bi káanánţar bí uwël. Leengi ngil peengi pëlënk daal ciingún ngán ngaloŋ ngaambáangi. Parësëk uliyoŋ mëënjënk di uuwël ayëlan pëëntáa këëmbínú, undúmuuba unţáakëëmbínú ufiŋú, uwët uyunk kak ucíndun ucáay imtiŋ mëë ínëëwul, owínú mëëncáţ. Ucáay umpëëmp uwínú oko apusi pënkungaru <hesitation> uniwun. Ngeko ngíimeengí máanjá winëmbáwul kalënk.